Pues showalley, showalley ñumbet porque pues tiena mon quien ñipelan este pues asuj mi miüjt palan a büet tieran makiej naich ndieck ajikich nawiñ, ajikich najñe y asuj najal, mi gel asuj e atuan monshuey, asuj najñe mi camis, asuj este najñe mi- mi sarvel, per pues sajawas keck ganey pues a veces este ajun montaj laguma laguma sujkiw pues palan miujt pues akij piw meawan y apa- apats ñiwew y atatuan pues primer ñipelan minush pues ngüesh ajkuer rajschiw pues aranguw lagush not ajkij piw sikiej lanok aw nush ngüey per ganey pues lagun ma- marangu ñiñkuej pues sikiel at landom makiej puey pues sakiej puey ian gun marangu ñiñkuej altiel hasta langu mangüech uwish tiel namon kien primer apangüech uwish ñipelan doj kej apa- apa- pa apajier mi kual uj ganey a veces lamajieruw anok wejkew mas mi kual uj kej angüech wish shiw o a veces lam mandiem mangüech wish ñipelan.